ما كلش من محبين البيتزا بس ممكن ايسكريم ولو هيه كثغته ما حلوي ما طيبي بس ممكن ايسكريم يعني افضل شويه افضل اما البيتزا ما احبه كلش ولو ك فائدة غذائية اكيد بيتزا افضل بس كلمن حسب ما يفضل بقى ما نطيق نفرض على نفسنا شي